Sezgi <hesitation> albatta tez va avtomatik javoblarni berishni ta'minlaydi. Lekin uni <hesitation> analitik fikrlash bilan birlashtirish yaxshiroq hisoblanadi, sababi <hesitation> shu tariqa qarorlar qabul qilish <hesitation> uchun qobiliyat yanada yaxshilanishi mumkin. <noise>